í menningunni í kvöld fjöllum við um eina leiksýningu og eina kvikmynd leikritið Ræman eftir bandaríska leikskáldið Annie Baker var frumsýnt í Borgarleikhúsinu í síðustu viku í leikstjórn Dóru Jóhannsdóttur og kvikmyndin

eftir Guðmund Arnar Guðmundsson frumsýnd hér á landi í sömu viku en hún hefur áður verið sýnd á kvikmyndahátíðum víða um heim hingað til

að gagnrýna þessi verk eru komin Hlín Agnarsdóttir og Snæbjörn Brynjólfsson verið velkomin við ætlum að byrja á leikritinu sem gerist í kvikmyndahúsi þýðingu Halldórs Halldórssonar Dóra d n a sett upp til að fagna leikrit gerist í gömlu kvikmyndahúsi fyndið að á hundrað og tuttugu ára afmæli er leiksýning sem gerist allan tímann inn í kvikmyndahúsi en það er bara gaman að því þetta er amerískt leikverk í mjög raunsæjum stíl með þremur sterkur karakterum á að gerast í Massachusetts búið að staðfæra það yfir til Íslands og maður sér eftir af einhverri stéttaskiptingu og ýmsu en það passar alveg inn í íslenskan veruleika það einhvern veginn virkar alveg

það virkar alveg vegna þess að þetta er staðfært í þýðingunni hjá

einn af karakterunum inn hann er spenntur og svona flóttaleið eru þarna þrjú öll á mismunandi stöðum í sínu lífi tvö eru þarna bara varanleg svo kemur þessi nýi pilturinn og byrjar að vinna með þeim er mikill léttleiki yfir þeirra samskiptum eins og skín stundum í kviku og sannrar sögu þeirra allra þær eru brotnar upp á milli með

hrikalega fyndið verk já mjög

samtölin eru fyndin og karakterarnir eru mjög fyndnir sérstaklega vil ég nefna pínu skotinn í henni svo truflar þetta þeirra jafnvægi nýi strákurinn

rosa spennandi að sjá einhvern svona leikara sem kemur við eigum ekkert marga leikara sem eru menntaðir í Bandaríkjunum í leikhúsið sem hann gerir vissulega hann er frábær í þessari sýningu hann kemur

þetta er í fyrsta skipti sem

stórt hlutverk hér á landi hann smellpassar inn í inn í þetta verk og líka bara inn í þessa sýningu og samleikur þeirra allra er mjög flottur Dóra Jóhannsdóttir hefur

leikurinn er afskaplega fínn og samtölin mjög lifandi og skemmtileg eina sem okkur fannst ekkert sjónrænt séð

það verður dáldið þreytandi í tvo og hálfan tíma að horfa á sömu leikmyndina sem er bíóhúsið og það var ekkert mikið gert til þess að breyta þar um til dæmis þegar gerist í verkinu að húsið er selt og nýr eigandi tekur við sem poppar aðeins upp bíóhúsið eina sem gerist er það að leikararnir skipta um búninga maður hefði haldið að væri einhver tækifæri til að nota vídeó og eitthvað mikið meira

vísa meira í bíómyndir hún er samt mjög ströng

er mjög strangt með og vill helst ekki einhverjar breytingar

svona dæmigert amerískt raunsæi

kannski hefur farið varfærnislega leið með með þetta verk niðurstaðan er kannski sú skemmtilegt verk örlítið tilbreytingalítið sjónrænt séð já já já virkilega skemmtileg sýning já mjög vel leikin glæsilegt við skulum vinda okkur yfir í

fyrstu mynd Guðmundar Arnar Guðmundssonar í fullri lengd mynd sem tekst á við tilfinningalíf unglinga á ljóðrænan og óvæginn hátt sem hann tekur

áður séð stuttmyndina Hvalfjörður þar sem hann byrjar soldið á þessu efni þar sem hann er að fjalla um um um tilfinningalíf tveggja bræðra þar sem eldri bróðirinn er í einhvers konar krísu mér finnst hann taka þetta efni og færa það út í stóra kvikmynd í þetta sinn sem er eiginlega stórfenglegt hvernig honum tekst að láta unga fólkið í myndinni viðkvæma æviskeið þegar við erum að breytast úr úr barni yfir í fullorðinn einstakling Þráin vaknar þegar þráin vaknar þegar kynhvötin vaknar

og ég tala nú ekki um kynhneigð kynhneigðin verður mjög stórt efni í myndinni en líka vináttan þar myndatakan í þessari mynd byrjar soldið óþægilega við förum í mikla nærmynd og

sjáum svitann gljáa á fólki

soldið óþægilegt nánast eins og þú farir inn líkamann á leikurum þú ert alveg oní hnakkanum á þeim og það verður soldið óþægilegt

fyrir vikið upplifirðu mikla spennu það er mikil spenna í þessari kynhneigð sem vaknar og þessari nánd sem er á milli leikara

vofir alltaf yfir einhvers konar grimmd og óhugnaður bak við allt þetta er óhugnaður og grimmd

gerist líka eins og mjög margar íslenskar kvikmyndir að undanförnu í íslensku sjávarþorpi hvað hafa unglingarnir við að vera og hvernig fá þeir útrás fyrir myndin snýst um það það blandast inn í líka margra mánaða æfingaferli sagði leikstjórinn okkur frá hér í menningunni fyrir skemmstu

það hefur skilað sér fullkomlega það er ótrúlegt að sjá unglingana halda uppi myndinni og af því að strákarnir

hafa verið dáldið mikið í fókus þá vil ég tala líka um

Diljá Valsdóttir og Katla Njálsdóttir eru vinkonur

svo eru það systur aðalpersónunnar

Þórdís Karlsdóttir leikur Rakel og Rán

systur Þórs eru svo skemmtilegar ótrúleg fyndnar því önnur er uppreisnarseggur og rífur kjaft við mömmu sína meðan

það sem ég hugsa með mér þetta er framtíðin þetta er kona stúlka sem er ljóðskáld og myndlistarmaður þú ert náttúrlega fyrir einhverja unga listakonu ég sé framtíðina

von það er von sem foreldrunum tókst ekki einstæðri móður

karakterinn hjá Nínu Dögg sem koma út úr skápnum og finna kynhneigð sína út af því að hún má ekki inn í samhengi þorpsins fá sér nýjan kærasta Má ekki njóta sín heldur þið nefnið þarna kunnuglega sviðsetningu það er þorpið og fegurð náttúrunnar en hún verður ekki of klisjukennd það er eins og ákveðinn þroski kominn í þorpið og þessi íslenska náttúra og við fáum það mér finnst náttúran þarna og

íslenskt landslag þetta er Borgarfjörður eystri styðja við allt það sem er að vakna inn brjóstum þessara ungmenna og ekki bara það þetta er ekki bara vorið vaknar í brjósti ungmennanna heldur

í það að verða fullorðinn maður og takast á við lífið þetta er einhvern veginn svo stórkostlega gert á allan

hátt að maður trúir þessu varla fyrst og fremst myndi ég segja að það séu leikararnir sem ýta þessu áfram þetta er bráðungum leikurum úr vandasömum efnum

sveinn Ólafur má ekki gleyma danska leikaranum kunnuglegt andlit úr dönsku sjónvarpi það

verður ekkert of oft sagt það eru unglingarnir sem bera myndina uppi og aðaláherslan í þessari sögu er er vinátta þessara drengja tveggja og hvernig hvernig þeirri vináttu reiðir af þegar kemur upp stór mál

hjá öðrum þeirra þetta er hrífandi leikstjórnar frumraun í fullri lengd hjá Guðmundi Arnari felldi tár í gelgjuna hún snertir við manni þessi mynd við verðum því

tala um hana þetta eru ágætis lokaorð komið þið sæl norsku sjónvarpsþættirnir

hafa slegið rækilega í gegn ekki bara í heimalandinu heldur um víða veröld ekki síst hér á landi raunsæisleg nálgun á líf unglinga og söguþráður sem hægt er að fylgjast með í rauntíma á samfélagsmiðlum er meðal sem gefur þáttunum sérstöðu við kynntum okkur þetta nýjasta framlag Noregs til heimsmenningarinnar

í sínu eigin lífi og fókusera á sitt eigið líf og líf vina sinna og það er það sem þetta snýst um þættir norska Ríkisútvarpsins n r k gerast meðal ungmenna í menntaskóla í einum af fínni hverfum

Oslóar og snúast að stærstum hluta um vinahóp sem fimm stelpur mynda kjarnann í hver sería fylgir eftir einni aðalpersónu og nú er beðið í ofvæni eftir því hver verði í brennidepli í þeirri fjórðu sem er væntanleg vinsældir þáttanna hér á landi eru miklar

mjög fáir sem ekki horfa á þá í

þú mætir bara í skólann svo geturðu ekki talað um neitt annað ég man þegar fyrsti dagurinn skólanum og ég fattaði að Ragnheiður var að horfa á þetta og við gátum

loksins var einhver sem ég gat talað um þetta við þeir eru raunverulegri raunverulegri heldur en

er svona sem við getum tengt aðeins meira við svo er líka snert á soldið öðru vísi efni heldur en gengur og gerist í svona hefðbundnum þáttum það eru þemu eins og geðsjúkdómar átraskanir

í þriðju seríu er sett inn aðalpersóna sem er að glíma við það að vera að uppgötva að hann er samkynhneigður ástfanginn í fyrsta skipti það er einhver saga sem hefur

verið sögð á þennan hátt áður þannig að þetta er rosalega mikilvægt þannig séð

að draga upp málefni og gera þau sýnileg það er einmitt það sem skiptir svo miklu máli þetta er mjög samfélagsmiðla miðaður þáttur sem spilar beint inn á veruleika þess eðlis að hún miðar algjörlega inn á unglinginn þegar þættirnir voru kynntir

vegna þess að höfundar þáttanna vildu ekki að krakkarnir væru að heyra um þættina frá foreldrum þeirra

þeir auglýstu þættina ekki á n r k sjálf framvinda þáttanna á sér líka stað á netinu

persónanna er miðlað á vefsíðu þáttanna á þeim tíma sólarhringsins sem þeir eiga að gerast og persónurnar sjálfar eru virkar á samfélagsmiðlum líka

að fylgjast með þeim á Instagram svo birtast alltaf bæði

skjáskot af einhverjum skilaboðum á milli þeirra á milli þátta skemmtilegt að fylgjast með soldið eins og það sé að gerast

klukkan fimm líka hjá okkur það gerir þetta meira raunverulegra hver þáttaröð er ekki fullsköpuð heldur sest höfundurinn niður eftir að fyrsti þátturinn er sýndur les kommentin frá unglingunum og skrifar þá síðasta þáttinn þetta er ný aðferð margir mótfallnir henni hvað áhorfendur hafa mikil mikil áhrif á sköpunina en ég held að þetta sé komið til

vera samfélagsmiðlar eru gríðarlega mikilvægt afl fyrir yngri kynslóðina og munu hafa áhrif á allt í framtíðinni þar á meðal svona þáttagerð samfélagsmiðlarnir hafa líka orðið til þess að þættirnir urðu vinsælir langt fyrir utan Noreg á tímabili var þriðjungur áhorfenda þeirra á vefsvæði n r k danskur

á sér aðdáendur mun víðar til dæmis í Frakklandi Bandaríkjunum og jafnvel Kína á Íslandi er yfir sex þúsund manns í sérstökum umræðuhópi á Facebook þar sem þættirnir eru greindir í þaula akkúrat núna er það rosamikið rosamikið af kenningum að koma í ljós og alls konar það eru skiptar skoðanir á netinu en gaman að fylgjast með því eitt höfuðeinkenni þáttanna er auðvitað norskan

sjálf byrjuð að tala með norsku falli eftir að hafa horft á þessa þætti

halla þá alþjóðlegar vinsældir þáttanna eru nú orðnar svo miklar að til stendur að gera bandaríska útgáfu af þeim tryggt sér réttinn til þess en hafa íslenskir aðdáendur trú á að það heppnist nei engan veginn ekki á sama hátt

ekki hvort þeir sérstakt og geti fært það yfir

heiðarleiki einhvern veginn það er ekkert verið að fela hlutina eða fara í kringum hlutina það er bara svona er bara veruleikinn ég held að það geti soldið horfið og þetta verði yfirborðskennt það er ósennilegt að sjarminn haldi sér á bandarískum markaði

það er svo mikið í þáttunum sem snýst um og norsku menninguna urðu fyrir vonbrigðum í síðustu viku þegar n r k lokaði fyrir streymi erlendra

notenda á þáttunum vegna réttindamála þriðja sería þáttanna verður aðgengileg í heild sinni á vef RÚV frá og með þessari viku en hún verður sýnd í sjónvarpinu á næstunni svo er bara að bíða eftir þeirri fjórðu ég reyni að láta alla horfa

finnst þeir svo mikilvægir mér finnst að allir ættu að upplifa hvað þeir eru magnaðir

komið þið sæl raunveruleiki og sviðsetning renna saman í eitt í sviðsverkinu a Guide to the Human sem frumsýnt var í Tjarnarbíói um síðustu helgi á hverri sýningu gefur prestur saman raunveruleg brúðhjón og taka þau svo þátt í verkinu sem er að forminu

til ekki ósvipað brúðkaupsveislu við kynntum okkur málið ef við förum yfir nokkur atriði hvernig á að bera sig á myndum svo við getum öll litið sem best út á myndunum í kvöld

þú værir til í að sýna hún stendur beint hérna áfram og byrjar síðan á því að snúa fjörutíu og fimm gráður til hliðar í rauninni fjallar verkið um hina fullkomnu manneskju þær

hugmyndir sem við höfum um hina fullkomnu manneskju síðan er farið inn á þær leiðir sem við gætum mögulega nýtt okkur til þess að verða fullkomin og kannski titillinn tekinn úr sjálfshjálparbókum þetta væri klassískt nafn á

óhefðbundið

þar sem við erum að blanda saman raunveruleika og sviðsetningu brúðkaup er í rauninni brúðkaupsveisla fullkomið kvöld og svo

fyrir þann sem er að gifta sig er hin manneskjan hin fullkomna manneskja og Guðrún auglýstu eftir viljugum brúðhjónum í fjölmiðlum og meðal þeirra sem svöruðu auglýsingunni voru þau Arnar og Guðleif við vorum búin að

langaði til að gera það eitthvað öðruvísi heldur en hefðbundið prófa að sækja um svo urðum við soldið hissa þegar við fengum sent e mail um að við værum komin við bara horfðum á hvort annað og sögðum já

öðruvísi gestir hverrar sýningar eru þannig blanda af venjulegum leikhúsgestum og raunverulegum aðstandendum brúðhjónanna það er bara rosa spennandi og skemmtilegt það kemur fullt af ókunnugu fólki og tekur þátt í þessum degi með okkur sem

besti dagur lífs okkar og verður það alveg örugglega gígja og Guðrún Selma eru menntaðar í en hafa áður unnið sviðsverk sem nýta sér ýmsar listgreinar að sýningunni koma líka Logi Höskuldsson tónlistarmaður og leikmyndar og búningahönnuður það koma aldrei annað til greina en að leita til alvöru brúðhjóna fyrir

ákveðið leikhús en þetta er svo rosalega satt og einlægt þetta er spurning um alvöru tilfinningar það er það andrúmsloft sem við viljum ná þetta er alvöru það er spurning sem maður er búinn að fá æði oft hvernig hefur fólkið í kringum ykkur tekið þessu frábærlega mjög vel bara allir ömmur og afar og bara allir finnst það geggjað óvenjuleg hreyfimynd þar sem ummyndast í margvísleg form við tónlist eftir hefur vakið athygli síðustu misseri og verið sýnd á hreyfi og kvikmyndahátíðum víða um heim þám í Toronto og

við hittum Guðbjörgu Hlín Guðmundsdóttur fiðluleikara og höfund myndarinnar

var orðin soldið leið á því að vera bara að æfa mig á fiðlu allan daginn ég prufaði mig áfram með alls konar efni

að prufa að mála athuga hvort ég gæti tengt saman annaðhvort liti og tóna eða hvað mér fannst virka best fyrir mig að vinna með form og þá fannst mér virka best að vera með þar af leiðandi af því að tónlist er er listform í tíma og videó líka þá fannst mér ég verða animera þennan skúlptúr með tónlistinni Guðbjörg hóf vinnu við myndina sem

í fiðluleik í Hollandi og hugðist tefla henni fram sem óvenjulegu lokaverkefni þar áður en til þess kom hætti Guðbjörg í náminu til þess að ferðast um heiminn með hljómsveitinni sigur Rós og leirinn beið pakkaður inn í plast í skáp í nokkur ár það var svo ekki fyrr en Guðbjörg var flutt heim sem hún tók aftur til við leirinn og kláraði myndina samhliða tónleikahaldi með ýmsum

ég byrjaði á því að gera

á verkinu þar sem ég greindi verkið ekki hljómfræðilega heldur eftir því sem mér fannst verkið vera að segja mér og hvernig mér leið

hljómana og tónana

það allt upp og notaði það til stuðnings við að gera hreyfingarnar sjálf

tók þó mestan tíma mörg hundruð klukkutíma nánar tiltekið nokkuð sem kennarar við tónlistardeild listaháskóla áttu kannski erfitt með að skilja þá var hraðamet mitt

í kringum fimm klukkutíma með tíu sekúndur en með erfiðustu hreyfingarnar

var ég í svona sex tíma með þrjár

koma þessu frá sér eftir alla þessa vinnu að fleiri fái að sjá